א בולדאזער קען מען נוצן צו טראגן שטיין אדער שווערע זאכן, מ'קען עס נוצן צו ציברעכן זאכן, אלטע בנינים וואס מ'וויל שוין נעברע- ציברעכן קען מען נוצן א בולדאזער עס צו צוקראכן און ס'קען אויך העלפן טראגן שווערע זאכן פון איין פלאץ צום צווייטן אין פלעצער ווי מ'בויט.